مادتي المفضلة في المدرسة كانت اللغة العربية، كنت بحب الكتابة والشعر، واللغة العربية كانت بتتيح ليا الفرصة للتعبير عن نفسي بطريقة مميزة. كنت مهتمه بحكايات الأدب العربي، من قصائد ونثر، وده خلاني أشعر بفخر بتراثي وثقافتي. كان عندي معلم لغة عربية مميز، كان بيحب المادة وبيقدر ينقل لنا حبه ليها